Tranohiboky da natao hamoro tontolo voafehy ho an'ny zava-maniry. I io zany da ahafahantegna mampitombo ny fandrosoan'ny zava-maniry amin'ny alalan'ny fanaraha-masony ny mari-panany aminy ao ny mando na aro ny hazava.